Taai mu ŋ bɛ laa, ŋ bɛ kama na ai toa haaŋli ŋ na wakɔ mbɛ, fanimaa.ɔɔ kaŋ mande, n táa nu. Ŋ toa bɛ nu wolama. taai bɔ mɛ tii wakɛ suɔ. Kɛ ŋ bɛ kuŋdɔkii mana koe bɔ nu mui ya mawa kɛ ni, na tiie suɔ, ko bi a nae ŋ kuŋndɔ, kɛ mɛ ti wa kɛ jɛkɛna ŋ faaɔ. Mɛ ti wa kɛ jɛkɛna ŋ fáaɔ. Mɛ ti wa kɛkuŋdɔkii mana taai mu banda ŋ bɛ kaama na. Mua bebe kaŋ mɛ n kiinɛi. Ko mu kiinɛi mu be ya ɔ. Ko nyamaa mu nu ma, ko bɛna mu mua ma. N siie zi taaiɛ bɔ a nae ŋ kuŋndɔ mbɛ ti wakɛ kuŋdɔkii mana. A-a ke lɔɔ ŋ kuŋdɔkii kɛ ŋ bɛ-ŋ bɛ jɛkɛna lenlen, ŋ bɛ jɛkɛna lenlen, ŋ bɛ jɛkɛna lenlen. Ɛ. Kɛ mɔɛ bɔ anda fɔ andɔ me mu? I bɛ me jɛ wa kɛ na? Ndɔ kpele o. Ko wa sɔa ŋ kuŋdɔ. Bɛm a tiie kamana, i be komunu kiinɛiɔ. Woi komunu ma taaiɛ bɔ, i kuŋ-i kuŋ toa susɔ i kuŋndɔ lɔɔ kɛ i kundɔkiiɛ a taa nu. I yɔ o, taai mu banda ŋ bɛ kaama na. ɔɔ ŋ lenmɛsɛ bandaa. I kuŋ jiisiia koe kɛmɛ nuo ma. I kuŋ jiisiia koe kɛmɛ nu nu ma